ⴽⴰⵡⴰⵍ ⴻⵏ ⵢⵓⵙⴰⵜⴰⵡ ⴱⴰⴳⵀⴳⵀⵜ ⴻⵏ ⵙⵉⵡⵍⴰ, ⵉⵜⴰⵏⵉⴼ ⴰⵎⴰⵔ, ⵉⵜⵙⴻⵡⵍⴰ ⵜ'ⴰⵔⴰⴱ, ⵜⵙⵉⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵀⴰ, ⵜⵙⵉⵡⵍⴰ ⴳⵀⴰⴼ, ⵜⴻⵏⴳⵉⵍⵉⵙⵜ. ⵡⵉⵢⴰⴳⴰⵡⴰⵍ ⴻⵏ ⵜⴰⵡⴱⴰⴳⵀⵀⵜ ⴻⵏ ⵙⵉⵡⵍⴰ, ⵜⴰⵡⴱⴰⴳⵀⵀⵜ ⵉⵜⴰⵏⵉⴼ ⴰⵎⴰⵔ.